أكيد بحسب رأيي لأ <hesitation> الآلات في الوقت الحالي على الأقل في الوقت الحالي مش قادرة على امتلاك مشاعر كيما الإنسان معناها على خاطر الإنسان مرتبط بتجارب معنتها حياة مادية معنتها حاجات ملموسة معنتها عنده معرفة عميقة وبالحاجات اللي تأثر بيها والعلاقات الشخصية وذكريات وكل ما هو مرتبط يعني بالجانب البيولوجي والعاطفي معنتها العقل.